في يوم من الأيام، تم العثور على مفتاح، وهذا المفتاح كان يفتح أي باب، و و وأصلاً هم ما كانوا يدرون، يعني ما يعرفون إن هذا المفتاح يفتح أي باب، المهم إنه إنه إنه إنه بنت لجت هذا المفتاح وكانت رايحة يعني على إيش؟ على غرفتها، وغرفتها أصلاً مو لاجية المفتاح، وإنه حاططه فيه، والمفتاح فتح، وصارت خايفة وبس.